so kulkas manege ankia wo akana es batu aer es wo akana es wo akana es lilin aje wosi noa ika nanga naoko lo wosi noa wosi noa mane kulkas ika nanga rica kan nako wosi noa neoka kan manege iofi wa wo lega iofi ibaka uwa so kulkas manege ena dema kia dema nanga pipi bisa i wotugala bisa nanga pipi isi lio neika kan iofi wa ma manaoko wosi noa ika matero kai ango ango nanga ricali man nanga tamate oli wosi noa ika kan lebi iofi wa isi garene manege so.